ข้อยบ่เคยได้รับสิทธิพิเศษหรือโปรโมชันอิหยังจากธนาคารแหน่ ข้อยกะเลยตอบบ่ได้ว่าข้อยได้บ่

คันข้อยมีอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต คันมันเบิดอายุข้อยกะต้องไปต่ออยู่แล้ว แต่ว่าคันกะมีอาชีพที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต มันสิเบิดอายุกะกะบ่ต้อง บ่ต้องสนใจมัน

อยากให้ข้อยได้ใซ้ชีวิตแบบสบายสบาย ชิลชิล โดยที่ลงทุนแบบบ่ต้องมีความเสี่ยง ลงทุนได้เท่าใด ใซ้ควรได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมา

มันจำเป็นอยู่ การเฮ็ดบัญชีรับ รายรับรายจ่ายประจำวัน มันจะได้ฮู้จักว่า ฮู้มีเงินรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด แล้วฮู้สิฮู้จ่ายจั่งใดให้มันสัมพันธ์กัน

เป็นวิชาที่ควรสอนในโรงเรียนอยู่ เพราะว่าวัยเด็กในโรงเรียนนี่ เป็นการเหมาะสมที่สิปลูกฝังรากฐานในทางการเงินที่ดี รวมถึงการให้ฮู้จักคุณค่าของเงิน การออมเงิน

คันเฮาบ่ได้วางแผนการเงินในชีวิตเลย พอมีเหตุต้องเฮาเงินเฮาเฮาไปเรื่อยเรื่อย เพราะคิดว่ามีเงินเพียงพอ แต่ว่าในอนาคตอะ คันมันจำเป็นมันเฮามีเงินบ่เพียงพอ มันก็ต้องไปกู้หนี้คนอื่นมาคือเก่า

เด็กมหาลัยกะต้องมีความจำเป็นในการมีเงินสำรองฉุกเฉิน เพราะว่าห่าเทื่อเจ้าของป่วยหรือว่ามีการจำ จำเป็นต้องกะเงินฉุกเฉิน กะกะสิได้เอาเงินส่วนนั้นมากะได้

มี มีความฝันที่ต้องใซ้เงินเป็นจำนวนหลาย เพราะว่าฝันนั้นใซ้คือการสร้างบ้าน ซึ่งการสร้างบ้านนั้นใซ้ต้องใซ้เงินหลายอยู่แล้ว

คันเฮามีโอกาสหรือว่าเฮาเว้าภาษาที่สามของบ้านเขาได้ เฮาเฮาอยากย้ายไปต่างประเทศเพื่อไปหาเงิน เพราะว่าเงินบ้านเขา ค่าแรงมันได้หลายกว่าบ้านเฮา

เฮาเฮาสิเฮาเงินเก็บที่เฮาหามาได้นั่นแหละ ทั้งโบนัส ทั้งเงินเท่าใด ทั้งเงินที่ลาออกจากงาน เฮามีแผนสำรองล่วงหน้าอยู่

แม่น ซุมื้อนี้คนเฮาเฮาจ่ายเกินโต เพราะว่าเฮาเสพสื่อ social media หลายโพด เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาอยากมีอยากได้คือเพิ่น

สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการเงินส่วนโตของข้อยหลาย เพราะว่าเศรษฐกิจมันบ่ดี ของโตแพง ของทุกอย่างโตแพง มันโตเลยเงินเก็บข้อยนี่โตสิร่อยหรอลง

ปกติเก็บเงินบ่ค่อยได้หลายปานใดต่อเดือนดอก กะสิหลักพันต้นต้นนี่แหละ เพราะว่ากะมีค่ากะจ่ายส่วนกะหลาย แล้วกะต้องส่งให้พ่อให้แม่กะนำ

เริ่มเก็บเงินครั้งแรกตอนอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ด ตอนช่วง ม. ห้า เพราะว่าอยากได้เสื้อรุ่นนำหมู่กะเลยเก็บตัง

เบิดเงินไปกับแนวอยู่แนวกินของข้อยแต่ละเดือน เพราะว่าข้าวของมันแพง มันกะเลยเบิด เบิดกับแนวหมู่นี้หลาย

เบิดเงินค่าข้าวประมาณมื้อมื้อหนึ่งนี่ ประมาณร้อยถึงสองร้อย คิดว่าบ่เบิดหลายปานใด เพราะว่าบางมื้อข้อยบ่หิว ข้อยกะบ่กิน

แหล่งรายได้หลักของข้อยกะมาจากการเฮ็ดงานของข้อยในแต่ละมื้อแต่ละเดือนนี้ล่ะ กะคิดว่ามันพอกะอยู่ในแต่ละเดือน แต่ว่าอาจสิบ่เหลือเงินเก็บหลายปานใด

มีชีวิตในแบบพออยู่พอกิน บ่ถึงกับมั่งมีแต่ว่ากะบ่อด การเงินของข้อยตอนนี้บ่ทันสิพอให้ข้อยไปสู่จุดนั้นได้ดอก เพราะว่าข้าวยากหมากแพงหลายตอนนี้

ซุมื้อนี้บ่ค่อยเห็นผู้ใดกดเงินสดออกมาใซ้เดะ ส่วนมากสิเป็นการสแกนจ่ายมากกว่า อั่น เก็บเงินโดยกะ ใซ้กระปุกออมสิน มันก็ต้องจ่ายเงิน เป็นเงิน เป็นธนบัตรหรือเปล่า

การมีหลายอาชีพมันกะต้องดีกว่าอาชีพเดียวอยู่แล้ว เพราะว่ามันบ่มีอาชีพใดที่เป็นหลักประกันได้ดอก ว่ากะสิเฮ็ดอาชีพนั้นไปตลอดชีวิต

ในอนาคตอยากซื้อบ้านมากกว่าคอนโดเดะ เพราะว่าบ้านมันมีพื้นที่ใซ้ในชีวิตประจำวันหลายมากกว่าคอนโดที่สิอยู่ในห้องซื่อซื่อ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

ข้อยสนใจในเรื่องภาษีอยู่ เพราะว่าเฮาเป็นคนวัยทำงาน เฮาเฮาต้องรู้ว่าภาษี มันเป็นความหมายจั่งใด แบ่งออกจักกี่ประเภท

มันกะบ่หลายดอก เพราะว่าข้อยบ่มีเงินหลาย ข้อยกะฝากน้อยน้อยตามที่เงินข้อยมีนั่นล่ะ

มันกะเป็นกะจูงใจให้กะฝากเงิน คันเห็นดอกเบี้ยหลายกะกะอยากฝากเงินหลาย อันใดดอกเบี้ยน้อยมันสิ มันกะบ่อยากฝากเงินอีกเลยนะ

ตราบใดที่เฮาเอาเงินจากการ เก็บออมของเจ้าของ เอาไปไว้นำธนาคาร มัน ถะ ย่อมดีกว่า เอาไว้กับเฮา เฮาเจ้าของ ดอกเบี้ยได้เท่าใดเฮาดีเบิดนั่นล่ะ

ดอกเบี้ยฝากเงินสูงขึ้นมันกะเป็นแรงจูงใจให้กะฝากเงินหลายขึ้นนำ เพราะว่าเงินกะกะสิได้หลายขึ้น ต่อเนื่อง

มีผลอยู่ ดอกเบี้ยหลายเฮาเฮาต้องการเอาเงินไปฝากไว้ธนาคารหลายหลายขึ้นตามลำดับนั่นล่ะ

คันเก็บเงินไว้กับโตเจ้าของ มันโตอดใจบ่ได้ในการที่สิโตเงินจับจ่ายซื้อของต่างต่าง ดังนั้นเอาเงินไปฝากไว้ธนาคาร ไว้ท่ากินดอกเบี้ยดีกว่า

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกับดอกเบี้ยกับสหกรณ์ต่างกันอยู่ เพราะว่าดอกเบี้ยสหกรณ์มันสิได้หลายกว่าดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ดอกเบี้ยเงินฝากมันเพิ่มขึ้น มันกะเป็นกะจูงใจในการที่สิเอาเงินที่กะเก็บออมได้เนี่ย ไปฝากธนาคาร

ดอกเบี้ยเงินกู้มีผลต่อการวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันแฮง เพราะว่ามันเป็นเงินที่แฮงต้องเอาเงินให้เขายามเขาเจ้าแฮง ตอนที่แฮงยืมเงินเขามันแฮงเป็นการวางแผนในชีวิตประจำวันแฮงว่าบ่ต้องแฮงเงินเกินแฮง

ดอกเบี้ยมีผลต่อการวางแผนเกษียณมาก เพราะว่าคันเฮาเกษียณแล้วได้ดอกเบี้ยจากการที่ฝากเงินไปหลายหลายในธนาคาร มันเฮาย่อมดี เพราะว่ามันสิได้ เงินมันสิได้หลายเพิ่มขึ้น

หวัดดีจ้า เป็นจั่งใดเมื่อคืนนี้นอนหลับแซ่บสำบายอยู่บ่

โอ้ย เป็นจั่งใดน้อ บ่ได้พอกันโดน จั่งใด มีความสุข อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่

ไปเดินตลาด หาแนวกินมาไว้ท่ากินแลง

เอ้า นี่ โอ้ย ไปอยู่ไสมา บ่เห็นหน้าตั้งโดน โอ้ย คึดฮอดอยู่เด้อ ไปอยู่ทางใดมาน้อ

ก่อนนอนข้อยตั้งนาฬิกาปลุกซุมื้อ เพราะว่าข้อยเป็นคนที่มักนอนแฮง นอนขี้เซา ข้อยย้านข้อยบ่ตื่นไปเฮ็ดงานมื้ออื่นแฮง

ยามแลงข้อยกะสิมักกะเวลาอยู่กับแฟนส่วนใหญ่ เพราะว่ากะอาศัยอยู่นำกันเป็นครอบครัว กะกะต้องมีการปรับทุกข์ ถามสารทุกข์สุกดิบประจำวันในการเฮ็ดงานให้เขาฟังตลอด

เอ้า คือบ่เห็นหน้ากันหลายมื้อ เอ้า ไป เธอไปเฮ็ดหยังอยู่ไสมา นึกว่าเธอเจ็บเธอป่วย เธอมีความสุขสำบายอยู่บ่

ก่อนนอนข้อยกะสิไปเข้าห้องน้ำ เพราะว่าข้อยย้านข้อยปวดเยี่ยว ลุกขึ้นมาเยี่ยวตอนกลางดึก แล้วกะบ่ลืมที่สิตั้งนาฬิกาปลุกก่อนนอนซุมื้อ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

ข้อยกะสิหาหนังเบิ่ง หนังที่ข้อยเบิ่งบ่ทันได้จบ หนังที่ข้อยอยากเบิ่งที่มันพวกซีรงซีรีส์เกาหลีประมาณนี้แหละ

ข้อยสิเดินทางด้วยรถไฟฟ้า เพราะว่าคันไปทางรถเมล์ปกติ รถมันกะสิติดหลายยามมื้อกะ รถไฟฟ้ากะเป็นทางเลือกที่ดีในการเดินไปเฮ็ดงานของข้อย

กะสิประมาณสองสามเดือนเทื่อหนึ่งหั้นล่ะ เพราะว่าข้อยบ่ค่อยได้มีโอกาสไปวัดดอก เพราะว่าข้อยบ่ค่อยมีเงินไป

หวัดดีจ้า เป็นจั่งใดน้อจ้า พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ อยู่ดีมีแฮง สำบายบ่จ้า

ข้อยมักวันหยุด เพราะว่าแฟนข้อยเลากะหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือกัน กะกะสิได้กะเวลาครอบครัวด้วยกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อีก

หลังกินข้าวแลงแล้ว หลังจากข้อยเมี้ยนพาข้าว แล้วข้อยกะสิไปอาบน้ำ เตรียมกะนอน

เซาป่วยไวไวเด้อ พักผ่อนหลายหลาย เดี๋ยวกะเซาดอก สู้สู้เด้อ

ข้อยสนิทกับแม่ข้อยหลายที่สุด มีปัญหาอิหยังแม่ข้อยกะสิรับฟังด้วยความเข้าใจและบ่ตำหนิอิหยังข้อย ข้อยกะเลยสบายใจกับเลาที่สุด

ครอบครัวที่มีความสุขในความคิดของข้อยกะคือ ครอบครัวที่มีแต่ความยิ้มแย้มให้กัน รับฟังปัญหาที่มีของทุกคน โดยบ่ตัดสินคนคนนั้น และให้คำปรึกษาที่ดี

ข้อยอยากกลับไปตั้งใจเรียนภาษาที่สามที่มันจำเป็นที่สุด เพราะว่าข้อยอยากเปลี่ยนสายงานไปทางด้านภาษานั้นนั้น

ครอบครัวสมัยก่อนเขาเจ้าสิอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มีพ่อแม่พี่น้องเท่าใดกะสิอยู่นำกันเบิด ส่วนครอบครัวซุมื้อนี้มันเป็นครอบครัวเดี่ยวในเมืองมากกว่า ⁠

ข้อยกะสิปรึกษาพ่อข้อย เพราะว่าพ่อข้อยเลาเป็นหัวหน้าครอบครัว เลามีความรู้และสติที่ดีที่สุดในการชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาให้ข้อยได้ดี

อย่าไปฮักผู้อื่นมากกว่าฮักฮักเจ้าของเอง ฮักฮักเจ้าของเองบ่มีวันทำให้เจ้าของเสียใจ

การมีครอบครัวใหญ่ในสมัยซุมื้อนี้ มันเป็นเรื่องเสียมากกว่าเรื่องดี เพราะว่าการที่มีครอบครัวใหญ่หมายถึงค่าใซ้จ่ายแต่ละครอบครัว มันใซ้ต้องหลายกว่าการมีครอบครัวน้อยน้อย

คันอยู่ใกล้หรือว่าเพิ่นเจ็บป่วยบ่หลาย ข้อยกะสิสามารถไปหาเลาได้ ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเพิ่นได้ แต่ว่าคันอยู่ไกลกะบ่สามารถไปได้อีหลี กะกะสิส่งเงินไปให้เพิ่น

ครอบครัวข้อยเฮ็ดอาหารกินเองซุมื้อ และกะส่วนมากสิมีแต่แม่ข้อยแล้วกะข้อยที่เฮ็ดกะกัน

กะสิบอกเลาไปตามตรง แล้วกะบอกว่าประสบอุบัติเหตุได้จั่งใด เพราะว่าเป็นท้ายที่สุดแล้วกะมีแต่พ่อกับแม่กะแหละ ที่กะเหลือกะได้

ผู้หญิงอีสานในสายตาคนต่างชาติ เขาสิมองว่าคนอีสานเฮานี่ สวยเดะ ผิวดำ ดูแลมีสุขภาพดี แล้วเฮาเป็นแม่บ้านแม่เรือน รักครอบครัวพร้อม

เรื่องล่าสุดที่ข้อยเบิ่งกะคือ Harry Potter ตอนที่ผ่านมา ม่วน สนุกกะ เพราะว่าแต่กี้ข้อยเบิ่งแล้วบ่เข้าใจ ซุมื้อนี้กะเลยเบิ่ง กะเลยมักเรื่องเกี่ยวกับพ่อมดแม่มด

ข้อยมักเบิ่งหนังในโรงหนัง เพราะว่าทั้งบรรยากาศ ทั้งความมืด แล้วกะคนที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มันเฮ็ดให้การเบิ่งหนังกะแป๊บเดียวมันกะจบซะแล้ว

ข้อยมักฟังเพลงยามต้องขับรถเดินทางไปหม้องใดไกลไกล เพราะว่าสิ่งที่ทำได้ดีในการตั้งสติเฮาให้จดจ่ออยู่กับการขับรถ เฮาคือการฟังเพลงนี้ล่ะ

ข้อยมักโจอี้ ภูวศิษฐ์หลาย คันมีโอกาสได้ใกล้ชิดกะอยากสิถามเลาว่า เลามีผู้สาวไป

คันมีโอกาสได้แต่งเพลงเองกะสิแต่งเพลงแนวรักชาติ เพราะว่าตอนนี้กระแสรักชาติกำลังมาแรงที่สุด

ข้อยสิแนะนำซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งซื่อว่าแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง เลาเป็นแม่หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เกาหลีที่เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับซื่อพระวงศ์ในวัง

มักเบิ่งรายการข่าวใน TV เพราะว่า เฮาสิได้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองเฮาในขณะปัจจุบันนี้

คิดว่าซุมื้อนี้คนเบิ่ง TV บ่ค่อยหลาย เพราะว่าส่วนมากคนสิจับโทรศัพท์หลายกว่า TV อยู่ในโทรศัพท์กะมีข่าวสาร มีเหตุการณ์บ้านเมือง มีโซเชียลทุกอย่างที่ดีกว่า TV แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวล่าสุดที่ข้อยไปกะคือทะเล ลมกะหลาย คนกะหลายพร้อม ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนคนกะหลายคือเก่า

ไปเที่ยวจังหวัดเลยกะคือเชียงคาน ไปช่วง เอ่อ หน้าหนาวปลายปี ช่วงปีใหม่อากาศหนาวเย็น ไปชมชีวิตชิลชิลของชาวริมน้ำโขง

มักเที่ยวกับหมู่ เพราะว่าสิได้มีหมู่พาไปกิน ไปเที่ยว ไปหั้น ไปนี้ มันสนุกมันเฮฮามากกว่าไปเที่ยวผู้เดียว

ข้อยมักไปเที่ยวภูเขามากกว่า เพราะว่าภูเขาคันมีโอกาสกะสิได้เห็นทะเลหมอกอากาศที่หนาวเย็น ได้เห็นวิวสีเขียวเขียวที่สวย ข้อยมักภูเขามากกว่าทะเล

ข้อยอยากไปภูทับเบิก เพชรบูรณ์ เพราะว่าตั้งแต่ตอนไปนั้นกะเลยรู้สึกสึกหนาวกะ กลับมากะป่วย ตอนนั้นกะเลยรู้สึกบ่ค่อยสบายใจเท่าใดที่เที่ยวต่อ ตอนนี้อยากกลับไปอีก

คนต่างชาติมักมาเที่ยวเมืองไทย เพราะว่าเมืองไทยธรรมชาติสวย อากาศดี ผู้คนกะใจดี อาหารกะบ่แพงสำหรับเขา ชาวต่างชาติกะเลยมักมาเที่ยวเมืองไทยมาก

ข้อยอยากไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงหน้าหนาว ไปเล่นหิมะ ไปสัมผัสหิมะก่อนตายสักครั้งในชีวิตว่าหิมะเป็นจั่งใด เพราะว่าบ่เคยสัมผัสหิมะเป็นเป็นจักเทื่อ

ข้อยอยากพาพ่อกับแม่ข้อยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ไปในช่วงหน้าหนาว ช่วงที่หิมะตก ให้เลาได้สัมผัสหิมะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ก่อนที่เลาสิบ่ได้อยู่กับพวกเฮา เลาคงสิมีความ หลาย

วัดซื่อดังในจังหวัดมหาสารคามของข้อยซื่อคือ วัดป่าวังน้ำเย็น

ฤดูหนาว เหมาะสมกับการมาท่องเที่ยวในอีสานที่สุด เพราะว่าฤดูหนาวเป็นอากาศที่ดี มันบ่ฮ้อน ถ้ามันหน้าฮ้อนมันฮ้อนบ่เป็นตามาเที่ยวในภาคอีสาน

ต้มแซ่บกระดูกหมู เพราะว่า อั่น มันกะสิได้รสชาติของกระดูกหมูแล้วกะน้ำซุปที่มันแซ่บแซ่บหนิ ต่างชาติทรงคือสิมัก

ตำบักหุ่ง เพราะว่าตำบักหุ่งนี้ข้อยเฮ็ดตั้งแต่น้อยน้อยแล้ว พ่อกับแม่ข้อยสอนมา ข้อยเฮ็ดข้อยคิดว่าตำบักหุ่งนี่เฮ็ดง่ายที่สุดสำหรับข้อยแล้วล่ะ

ร้านข้างทาง ร้านตำบักหุ่งที่ข้อยไปกินดู๋ดู๋ เพราะว่าร้านอยู่หั้นเลาเฮ็ดแซ่บกว่าหมู่ แต่ว่าข้อยกะจำกะร้านเลาบ่ได้แล้วล่ะ แต่ว่าแต่กี้ข้อยไปเรียน ปกติกินร้านนั้นซุมื้อ

มักกินข้าวเหนียวหลายกว่าข้าวเจ้า เพราะว่าซุมื้อนี้ข้อยกะกินอาหารอีสานหลายกว่าอาหารภาคกลางอยู่แล้ว ซึ่งข้าวเหนียวมันกะสิเหมาะกันกับอาหารอีสานหลายกว่า

เฮ็ดกับข้าวกินเองมากกว่าส่วนมาก เพราะว่าข้อยมักเฮ็ดกับข้าว แล้วข้อยกะคิดว่ากับข้าวที่เขาเจ้าเฮ็ดขายนี่มันกะสิรสชาติสิบ่กะปากคนกะนะ กะกะเลยมักเฮ็ดกินเอง หลายกว่า

กินตำบักหุ่ง เพราะว่าข้อยมักกินตำบักหุ่ง กินได้ซุมื้อเลย บ่มีเบื่อ

ชาติเกาหลี เพราะว่าซุมื้อนี้เบิ่งซีรีส์เกาหลีแล้วเฮ็ดเมนูหลายอย่าง เขาเฮ็ดอันน่า น่ากินกะเลยอยากลองกินเบิ่ง

ให้สร้างอาหะ อาหารอีสาน

กะสิเป็นข้าวเหนียวกับจี่ซี้นแห้ง เพราะว่าอาหารกะข้อย มันเป็นเวลาที่ข้อยเร่งรีบสิฟ้าวไปเฮ็ดงาน สองอย่างนี่แหละที่ข้อยเฮ็ดง่ายที่สุด แล้วกะไวที่สุด

งานอดิเรกมันเป็นกิจกรรมที่เฮาทำด้วยความสมัครใจ ความสนใจ แล้วความสนุกสนานมันเฮาสิเกิดขึ้น คันเฮามีความสุข

ข้อยสิเลือกอาชีพที่มันมั่นคงกับข้อยที่สุด และข้อยสิมีความสุขกับการที่ได้เปลี่ยนเป็นอาชีพนั้นนั้น